To kuli mi vir k kura, su tu yana hara yana tsthata apaa kafe foar ka rata. Ki nujir nafila. Mi time thdir kma asuba khi hara ki lukwa masallaci ki thdirimta assuba mik nɗa pipi mik nɗa pipi yana thstha yana thattaki simsusum a ɗuɗupa apa karfe chiissuuw miki simsusum tsuwa tumya luɗula ki mwaɗa kithir na miki low vi kithir miya sii sakata ka yatra ka nɗuva ki simma anda sakalakatsuwa ya tra low kithir <noise> ki kuri kithirin na maa yaɗa sim ɗuvuwa sai mikhi sifiya apa irin karfe makr, karfe foar an saka tu yabara ɗuva ki sima kari yana bara apa kiwutu mwa ɗubu pai ko shinkafa ka tsir pani ki kuasar mi vir khihara tsuwa mikli thlrimta magrib mi mhi thdirinta isha mikarfe chiissuuw kareta khi hara. A sakatu yabara ki sim nɗuvir viri amma susum tiyabara ki simmni apaa nɗubi shussha ka sikwar thsiva ko ka khil fa pani ansu tu yana bara i sima. To mikli simaa pari yanagha msira. To mikhi simaa apa karfe chiissuuw than ya lubela kilo kathdja. Mikhi lubela akwo kathdja tin ya wutu patshij yerinna kayar mbukchi, karfe kuma ka rafa khi hara tin ya zaɗa tin yakaa fii, mikhi ka fi sakalaka ya kla tv ki wula sakalaka tsuwa ya piipii ki heninna kaway pani. An kura sutyana hara da mbukci mchi ankura sutu ya harari.